Brasil tien una estoria bien loca. Sabiás que los primerus qu'andavan pallí huerun los portuguesis nel mil quinientus? Pos hue Cabral que llegó ala costa de Bahía. Peru, craru, avían pallí ya endígenas dendi ai una tupa de siegrus. I los portuguesis truxun escravus africanus i, craru, pos la mestura coltural es enormi. Endispués, en el mil ochucientus i ventidós, Brasil decraró la endependencia de Portugal i s'envirtió en repúbrica nel mil ochucientus i ochenta-i-nuevi.